Akashell kikishel nyuh keyin mko kikiyin mko nyun ombo kachengh akengognichuh sutow akesasakh ketah ptambuh aah kakipechoh kakkuluh chechonah kapisa nyun pat kasih nyonih nyih pa chaa nyinah lawagh chaa tinah kaangwachi sutow akimih mko <hesitation> so yeh nyuh foidenyih yeh nyopoh nyinih le chai mah kisupchinyih nyuh pat maa keshel chonah makwit sukari nee chonah kwileh makishel nyish chonah aketah nekagh aah tomuchoh keshelishah pat <hesitation> keyupah chai keyup pa chai kesherekean tokwogho akepah sua saba kesherekean ngat kepah keyup chayechayeeh ngat katuwhit asnah klukugh lunchi pan kokyam pon pat <hesitation> asiyech asubuhi lenyayeh kunywa chai na githeri mchelen weregh chonah ombo siku moja kitherin nyih le pat number one kilukugh lunchi pan kokyam pan pat number one kilukugh mishoh kheinah nyineh kyomah pa kawh pa ngoh ngoh monung teghoh pa yeteh kekhwir kapisa chonih chineh pa nguvu tletteh jioni tleh kaghkaaghn tleh tekwoghoh tekwoghohi tekwoghoh tekwoghoh tekwoghoh tekwoghoh tiana kitheri kitherin chai tekwagha saa saba kewir kitherin ngoh chaekwoh kakitagh kasik kelet kasi.